أول شي يساوي كل اللي تجدر عليه وزيادة، وإحتسب الأجر عند ربك، جوم بواجبك تجاه ها الشغل على أكمل وجه، إنك توجف جدام المرايا بنهاية اليوم وتحكي لها إنت سويتي اللي عليك بزيادة هذا الشعورلحاله كفيل إنه ينسيك أي تعب وأي هم وأي غم واجهته بالشغل، والشغل كله تعب أصلا.